Na me yaka aka bi zha ba woto malabi na bi gembi iwenepo malabu ma bu twasu ma zha nu-ungun, ugondu elele na na aba nda mi mi peni oholu ma woto malabu, malabu shi iyi nda tu bu erishi ba ya mu mwere. Aka ɛlele aba ya malabu mweri zha ba ti pa mu iyi elele anda ma bi lapa wenenpe malabi agwatana na keyi ibwe ma to uhujanu, bu zha ba ku ba ma malabi ti mu ta kwo atwa ga shiu ka moto ko atwa ga swu mashini kwo ya shi wana bu ga woce shi ni jita bo shi tono ba laya wenepo bu wece nujita. Iwe be po malabu twe subu a duniya ga ati name nu ibwa yaga anka nana zha mama pana malabu wenepo ko atwa ungushi ma bi so gana ya shi ta malabu ko unen unguma shi aka lele bwo woto malabu aka gatata ungun ya bi zha gun.